<hesitation> guñ cheu beñ ne gau beñ ne sa naca llit re na to guñane cuana sä sela bkiush sela lone len shiit sel lone ba- ba cayau beñ ne, <noise> pues nubuelt chin rian ne pues rselane len bolse ten nac yuchne a la colish <hesitation> nic cuiba lo tosta de chi guñ beñ tostad cuibe lo tostad gau beñ ne chu ques chu lliñ llicne lla colish lechug <hesitation> gac sic cuene cue plat chu lim ni chu lone ba cuyau ti beñ ne sec ensalad cayau beñ ne, pues suer de ba nac ne yä pues ruñ ne guant te sman <noise> lla ni uya- uya pues lueg shiñ ne tiop shí tis ba bi shiñne tine, bal guñane shobilliñ o bal guñane te nis bkiush sal de huevo o ba gac ne te espageti chu- chu ne lo espaget o te <hesitation> <noise> enchilad te shi lo rni beñ pur ni yä rca na re ni yä chic nic ruñ ne guant sic li callane cayau beñ ne chu lo comid o chu lo llic lechug o gac ne nis lim ni lle beñ ni nac ne nac bkiush <noise> bkiush con lliñ nic nac ni masru rsi con shiit lla de bsia <hesitation> ejote pus casi de ves en cuando lo compro nubuelt ruña ne rcua sutbeï dets ne o nubuetl ra huane nash ne <noise> nubuelt rse lane lo cald to llet iduane berdura re ru pur lla- llaä ptiu <noise> nic ne ru lo llúba ru colandr o rbec beñ lechug nic nac verdu ni ru re chua llú-llú <hesitation> ski bur ne nic chu ni ne gac ne rebuelt ten gac ne ganch ne diar gach ne chic irob ne diar chi uach beñ ne chic <hesitation> de colandr ish hui mertis chin va carop ne chi ca beñ ne chic ito beñ ne, lechug sigac chin ba nacne pues chi ca beñ ne gau beñ ne, <hesitation> re por choon ni ne choon ni ne diez pes como crioll ne, na tiemp na pe schone na sheta nu ra colandr diez pes <hesitation> choon si ni ne at com <hesitation> medide ne rca na re. Te kilne o med kilne ica par si gagua nac iuch ne, bal rca stal ne iruch ne shiñ ne, nu- nu ne rdau ne chen ne rdaune chen ne rto ne te nac is siñne shetsa rdone pues shiñne <noise> sec <hesitation> por te ne na ni roo pues te ne ocho o diez te ne na, bal nac ne ni uiñ nde pos bish ne sec bal kilne ah ruñne sirb <noise> ruñne sirb ru ra- ru ra scomid beñ ne ra chu ques chu <hesitation> <noise> chu lliñ chu yët ne ruñne sirb lechuga le colish rsela llicne, na hui guña te tostad na bsela colish llicne con ques bsoba bsia ra nic rca lone, yié yëtga lo ceit vay, per dura pues caldo de pollo o de res nac ni chu pa chu bsia yä chu zanahori chu paap lone chu chayote gitiap nic ra ru lone na ra verdur ru lo comid.